नई गारी थे, मारा देश गणे महईंगी आओज भाई। कसी, बीप टाटा पंचल, लायेज हमारा घर का पास मुझूं। बारा लाक महाईज वाँ। नई गारी कह रहे, इवरेज भी अच्छो रहे। गारी बार बार खराब भी नहीं होती। वो कास कह रहे है, एकाले लोग नई गारी लाओं। और पुरानी गारी कह रहे है, छे लाक की आओज, पर कै टायर पंचल रही होती। कै यहां गारी खड़ी विरीत, <hesitation> कै वहां मेकेनिक को बुलाओं। एकाले लोग कह रहे है, अपना देश की नई गारी लाओं। फिर गेस में भी सस्ती पड़ाएँ। यह पेटॉल की गारी नहीं, डीजल की गारी नहीं, महिंगी पड़ी रहे हैं। एकाले लोग आदमी कह रहे है, कि गेस की गारी लाओं, टाटा पंचल लें।